Ba'aka marore a banke konkə muna bunkə ka konkə, a dokwiz ka. Muna dokwika a’ kantə marore'a mo zi a za'a taku ma'an tawu kə na bunto, ā bagwuku ma bagwu wu'osū na gi na bunto a dunku. Marore'a mo̱o̱ na kam na obu’ a za kwəku mana kwəkə a dunku ā gwəku ma gwasukə â kamku ka'are mona kamu ka'are mo̱o̱ yendu n kosəpu ā kamtu'u pikre ma̱ mio̱o̱na gwəsukə ā tegugu'u ma tegugu'u bu so̱o̱ mo̱o̱ ā kamtu ma sikə sə ya ā lakə gowasabi mohi sə a belhii sə a səwi, sə a da'are zira jirare ma da'are zira re sə a sirkə na za'a ma za'a pu na za'a aki si a dən ra'ah gowa sanbiya mo̱o̱ na sə a kutun marore sə i lasi sə a lasi mo̱o̱mon ge poro aəni sə nosapu marsa mo̱o̱ wakere. Marore yamo na o'osa piu ī pə ma'az a kukə ma na bo̱o̱ana cvaaragazi bo̱o̱ moona dutəkə ma kantu pu gwere bo̱o̱ a zaha masik ma'am. A pek marore zi a kuwu ma'am marore zi roro. Ma kuko ma'am manimii marore zi roro nee kə dii a roku sigi ǎ gi ben ā gonon məam manemire sə matə si purutu. Si ā yendu-mo̱o̱ na ēē ayiduku kulei re ma yei dukə. Aduwu ulare an kosə sə apeku si a mu in ziro mu na ī bo̱o̱ ayendun rolowu ruwu tarə a putuku agam. Ku ii re sotun ka'u ina sotun ka'u kə agigunu aza tegugun ā gwesuku mōō na buka na wa'akaz ka zi ire yentin neta diita dei atə akam ke na sita ire ma nonza zi hansi akamtə nəta re bətə si a'a za'a dasi sə a suwukə pirkiz mana na'tə kə na oto'pu. Akamte, apekə wagagowi ya mo̱o̱ akunki dəz mo̱o̱ kubvuko wagagə gowi yan moo dəz a wadik mo̱o̱ na wandu apu wandu kuro n'owuto pu a kuwu ma'am a mekiə yisii, na yinsa lolin ya n yinsa bature ya a'a mekəro mo̱o̱na mepu so ā dəsə marore ya muz owuka ban, ā yinkugun ā kinsi bilin. A kuku dəzi ma kuku kə a kosukə. So wukə natə ti pa'tə ā meki maida ko anya ā menkə re kape so owuk na owutopu a hanku ā desoku. Sono̱o̱ ma bo̱o̱kə ǎ gun be-sa bo̱o̱ ipek marore zi agongun dənsə na gowu sa i dəngə denzi. A ku'udui ma'am na matə puhu ayigin sə marore'a zi ā kuhuku na su'kə pu atisuku adəsiku ga ihakusur ma'am re'am sí a gangun rarei si owuwesawe, na owubu. Arè kamki netə gu'u said n geben wa'ige mana katem pu awadin guwusə na waga āki āwadu āwadi sita ē zi na wutokəwesawe ma ku'u hi sərek awuke figə rə somo uwusamu ameki neta gunsəti kab mo̱o̱ mentə neta gunsən. í dənsə kə ada'aki rare'a wa'aki gweiti pa lam-lam so ā n ni boo osapu, mo̱o̱ na í bo̱o̱ka. Mo̱o̱ ii bo̱ka masasi bo̱o̱ āgoren ka marorii ya mosə ayekuguku ma yekusugu uza a boku rari ki sə ti su sə a nəksu a pəku are səku nalei, moona sa'amtu bu a gonon-a za afirkuwa na'a daisuji A fiksə wasa we-sawe. mo̱o̱-na fiksə pu we sa-we gwe. So ā diisə. Akami-k nəta mo̱oro, a bo̱o̱ka ron pat na gala'ya, na gwotiya i ya, na səta bətə a kamkik. A bekə kurah mo̱o̱re massaren gina waga gogwii gwben mo̱o̱ na kupu wa'ga gowii we rare n mapu sə ā kepi kulu āzi akuku'u rare mo̱o̱lyewe bokana gala'a. gala'a mokə a merehir na, sitəh ē zi sogo akip ǎ ku'upa so wu'ukə na o'okə ā yerik gwesik ā gwansik haha re'are har ā bansi masamo̱o̱ rosə. In bo̱o̱ ā bansəwakə ya massarei mo̱o̱ na i sika sawu bo̱o̱ iren a doleik awo.